Oke daratit nanga poimit usa, daratit nanga poimit usa pokibari makasi opitan na bebou. Opitan na beba nanou maua bebai nimpa berokon net ara tera. Daratit dangi pam mereke nan touon, touon nano sisiup pam maua oumibon omaidoe ne averepai minoueben kepurukoi. Maua kon tiripion itokoitoi tounano tamurukun kosikosi baberakon utukoi korikori nin. Utukoi kori kori nanou osa tamoroko bion tamoroko nanou minupoubera kosi kosiban kapouvera kon deroun. Deron nanou tamuruku era musiboven, na eram deuman ita kanainan danga poimit usai rais mou bakiwari makasi rais era kenai nimun. Kenai nimaun emanano emuram kenain rais era maratou wan. Rais mara topi topion kenai nan, mani nindan dangi pam peketin dan dangi paum, ai manin aitopion kenain. Kenan nan topipaum mataupun, matau panan nou, matau puram mereken nitoun, mereken ni toupam dangon gon danga nanao tamuruku ainemun mausap oirio beram motaburut no marena birakon. Oke, deroun guan deropam, musipam touan, tounano tamuruku bion naira muita. Rice nanga poimit a kamatoun mereken ukunut era kera kamat niapanemit erai, eran rice tutun manat kakat kukuni ram rice tutu mara topion. Rice tutu mara topipam, manibu nimun, boirip pagara manen, manen, manen manenano abiripai mirubian nanai wamit doka rongai minupoit wami kepurokoi minupoit wami ostan osa. Apandum minui dirun maus a puran anout topiram manipun nimun, mani nanao, mani nanao, manipam, manipam, manipam oit kikiora douit uan kauon gon. Kaupom tamiroko pion maminu avera kon deroun, deropan tamuroko pion Pa aure makasi musi bouera kuantoka pan kuantona taun. Na era tutunan noai awaini averepai deken namai poumit erai kenai nan danga poimit era ne opitan nan. Opitan apan keneinu. Kenain nan wami danga poimit era abiripai oume evan ne kamma ou evam mirikin. Era pandu koite baina maion ne kenai nan ne sipuipe nama ion. Oke, tsipoi benawaip nomai nanuai wami tam purapaum manganim osan wami daipauba rasinai manipe purapoimit ai kenai nominum pep tamaratua. Kenai nan, kenai betupam, betubam, betubam, betubam ominom kikien nem be'rkatebat ne suai ominum pos maripian ainum hundred pla manin dakenai nanai na averepait ta komokomo oun ne kinain dakera. Kenain dan tana abiripai tounon, wamsin aisipuipai namaion. Oinum be omai kakaripat nio panit era pep tanai kenain nan tunam manginip panoit ne, wamio merikena gasap panoit kenai nan manginip panoit. Osan ita eram ukuitai rais danganam pei banan, rais sirap bewate moitupiun. Toupin nanao matau pun, matau pan. Osau itokotiot kena pian. Kenapio era mai matamuroko ibiri biri terai nimun biribiri nanao, biribiiri nanao maua kekepau ratabut magarian ne natata nasin. Tatanasin anikun avera niunoit taka pun ne, dan wibang deroun, deropam man kikionda posi posit sipoibe makasi namaion ne, beuato pam maninde kirat. Kakerin danai sipuibe makasi, osoabun makasi wan.